Ny karazan’gny tournevis haiko zao, misy tournevis plat, de misy tournevis parker regny. De ny fomba fampesana anazy zao, arakarakin’le formany avao. Ohatry hoe ny azy plat regny ampesana am'tour-vi- <hesitation> tournevis plat de- de le vis parker regny ampesana am'tournevis parker.